<hesitation> أفضل الإستماع للموسيقى العصرية، <hesitation> لأنها بتعكس أحاسيسي وحالتي الحالية وتكون مرتبطة بلحظات، <hesitation> بلحظاتي اليومية والتجارب اللي يعيشها، <hesitation> الموسيقى العصرية بتعطيني طاقة وحيوية وتناسب ذوقي، بينما الموسيقى الكلاسيكية هي حلوة من حيث الإبداع، لكنها هادئة وتحتاج لحالة معينة للاستمتاع بها.